Hitande ujinere didi e sappo e jewenaayi woni hitande ko Muhammadu Buhari sakiti maggaki joɗorgaal laamu Najeriya, kondem min jaara bone.